Prifirissi taliari na pillicula nova chiuttostu ca una classica pirchì taliari na nova pillicula spinci la curiusità e l’aspittativa di scupriri fatti novi. Rijala storii, pirsunaggi e stili ca ancora nun avemu vistu. È na manera pi canusciri li nuvità di lu cinima e duna sensaziuni frischi e mprividibili.